Lewru Julayru <hesitation> kayru woni a naati lewru fuɗɗannaaru so a senndii hitaande ɗiɗi. Ɗum kala ko taskii-ɗaa fuu a waɗay gila ɗon a anndii no ɗum yahirta. Nden ko lewru laatiindu aawre fuɗindii, <hesitation> nde fuɗɗii mawnuki, <hesitation> remooɓe remtake, nden kadi kamɓe waynaaɓe na'i puɗɗii haaruki wakkatiire nden.